الصين دولة كبيرة جدا و من اكتر الدول المهتمة بالصناعة و اللبس الصيني كمان في المناسبات الرسمية بيكون مختلف و موحد و الموسيقى الصينية كمان مميزة و الأكل الصيني مشهور جدا طبعا لأنه ده اللي بيميزهم و طريقة الكتابة الصينية يعني الحروف الصينية مختلفة و ده بيميزهم برضه